<noise> A kenya moa da <noise> mana gny fomba fahandrony reo mapiavaky azy fa reo koa tia mapiasa episy reto; <noise> da reo koa tia raha malaolao sady nahandro Afrikanina nindesim-paharaza. <noise>